Voalohany indrindra lôaka anô raha ohatra ka hoe agnano hamburgers dia alena alôngany i hena igny. Raha kôa tianô anjary dia alena lôngany i hena igny dia vorahina tsara amina sira ambana tongolo gasy zany izy dia asina siramamy bitika dia endasina amina menaka alônga izy. Dia masaka tsara izy a dia zegny vô ampidirinô miarka amin'ny sôsisôsiny zany izy a atao agnaty mofo.